Do të organizoja një komplet emergjence me ilaçe, një filtrues për ujin dhe pajisje komunikimi. Edhé, do të merrja mësime të ndihmës së parë dhe orientimit për të menaxhuar situata emergjente.